Chini swrwngmung o kaisa kotorma uansukmung ma tongnai. O uansukmung tongkhe <noise> chwng chini swrwngmung no chekawui nai manai. Wngya khe chwng kha khaiwui mano je chwng kubui no swrwngkha hinwui. O swrwngmung no chekaina khe chwng saak saak no kwbangma kok ma swngnai. O swngmung khe chwng swrwngwui tongma de hinwui kha no ma swngnai. Wngya khe kubun ni manwui no nawui swrwngmung no tebo chekawui ma nainai. Amtwui khe no chwng kha tor khai jeba kaisa manwui no swrwngwui manai.